Koo yu'onati xhí tí xhivichi kú tité <hesitation> tanti peligroso ká'a dekuti kuveedó jan dandó dukuveendó ní escoba, té <hesitation> dandó <hesitation> veená vakití vichí, chí es no vixhí ti té uju <hesitation> che daño té tanoxtixman dechetí telarañatí tixhua jan ihó chikoveendó.